Ann- rí najmúu̱ ríí xurí yatsu̱, nánguá ejmúú wéñúúꞌ gu̱ꞌju̱ tiémpú más najmúu̱ rí <hesitation> jinitsi̱ rá mí xúrí nutháa̱n má aseíti̱ ikhii̱n, mbaꞌjiin inii má rígá rí najmúú najmaa xúgi̱ rí magu̱ma méjúúnꞌ jma̱a mbá ginitsu pero ríí najmaa jma̱a rí ya̱tsu̱ rá. Najmúú éñúú xa̱bu̱ rá ríndo̱o rí nuni̱ méjúu̱nꞌ mbá meda meda ya̱tsu̱ itháa̱n phú ma̱ndaꞌkhoo ú ndasku̱ꞌ rígi̱ꞌ numuu rí gíꞌdoo má miꞌtsúú a̱ga. Ikhaa rígi̱ naꞌni ríí <hesitation> naꞌphú máá tikhuun xa̱bu̱ rá xúꞌkhu̱ má júwá má tikhuun tsú nuni̱ méjáánꞌ, e̱e̱e̱ xúrí mbáá yajan naꞌga̱a̱ ini̱ jma̱a yatsu̱ má rígi̱ ini̱ jma̱a ikhii̱n jará pero kasí nánguá má ejmúú xa̱abu̱ rí yatsu̱ xúgi̱, numuu rí nándawii̱nꞌ wéñuuꞌ má a̱ga rá mu rí ikhí má ejma̱a̱ yatsu̱ rígi̱ i̱ndóó má asei̱tu̱ ú ejmúú gu̱ꞌju̱ tiémpú rígi̱, ajndoo̱ náá má rí nuni̱ méjáa̱nꞌ ikhii̱ rá. ikhaa rígi̱ má najmaa tiémpú rígi̱.